Pues ná rchiglaz rucka na gapá becw, becw rduxma gel, velna run ma vis, velna a veces chi ried tu reid lat napnu gidy’a, tchi ried bew, tchi ried th ra many, tuch, chi ried’a chi run má vis rdux ma dóh a veces chi rien gá zama velna geiu looma gidilag ma lany gyw, gagá ma th cué’ah rien gama dix tchi ni rchigláz rucka ma, rdux ma velna a veces rdux né ma buny, run ma vis la bu¿ny seed ah tchi tuxne ma buny tchi rcudiag ga’ma ra dix, rcudiag gá’ma dix til new lama, gula chinew láma látz’ah cuixu lama va lan ma li basew, tchi rchigláza becw.